अपणा देश म लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट देखण पसंद करद। क्रिकेट का हर मैच म बडुं उत्साह हूंद, खासकर जब भारत को मैच हूंद। इसके अलावा, फुटबॉल भी खास छ, और खासकर जब विश्व कप या बड़ा टूर्नामेंट होण, लोग ध्यान स देखद।